Saya harap kami dapat mencipta teknologi yang lebih menarik untuk kegunaan rakyat-rakyat juga,

Mencari peguam, kita boleh melihat di Google atau kita boleh menelefon pada nombor yang tersedia ada.

Teknologi boleh disepadukan dengan lebih baik dalam pendidikan seperti penggunakan AI, ChatGPT untuk mendapatkan maklumat dan juga informasi yang berguna dalam pendidikan.

Saya sukakan pasangan saya kerana dia seorang yang penyabar, seorang yang bertimbang rasa dan juga seorang yang baik dan pandai menjaga hati saya.

Saya suka menanam padi dan juga tanaman seperti cili untuk pendapatan seharian saya.

Pakaian yang saya suka pakai adalah pakaian seperti baju kemeja dan juga seluar pendek kerana ia melambangkan budaya saya,

Cara saya mencari peguam di negara saya adalah menggunakan Internet, kerana Internet banyak sumber-sumber yang boleh didapati dan <hesitation> dengan ini anda boleh pergi ke mana sahaja, selain juga daripada mencari pelu- peguam.

Jenis sukan dan senaman yang saya sangat suka adalah seperti berlari <hesitation> dan juga berenang kerana ia adalah sukan yang sangat-sangat baik untuk fizikal saya, kerana ia memberikan keselesaan kepada saya di hari yang seterusnya.

Pendapat saya untuk ujian ini adalah ujian yang bagus untuk membina minda seseorang dan sebelum seseorang itu menghadapi ujian yang lebih besar <hesitation> ketika dalam usia dewasa.

Penyanyi yang saya sangat gemar adalah Ramli Sarip kerana vokalnya sangat baik dan dia mempunyai suara yang unik. Suaranya juga mempunyai perbezaan tone yang sangat sedap didengar.

Haiwan yang terakhir saya lihat adalah cicak kubin, kerana cicak kubin ini- waktu itu saya sedang berjalan, dan tiba-tiba dia terjatuh di hadapan saya. Haiwan ini, ya cicak kubin.

Saya suka berada di dalam rumah kerana saya tidak perlu berjumpa orang di luar. Orang ini kadang-kadang menyakitkan hati saya.

Selebriti yang saya sangat gemarkan adalah Omar Hafif, kerana dia adalah pelakon yang sangat pandai berlakon ketika berada di dalam movie. <noise> Drama yang saya sangat gemarkan ketika dia berlakon adalah drama Kembaranya Kambing.

Saya kerap menggunakan telefon bimbit kerana telefon bimbit memberikan keselesaan kepada saya. Telefon bimbit juga memberikan banyak informasi yang- memberikan maklumat yang bagus kepada saya untuk saya belajar selain daripada pergi ke perpustakaan.

<noise> Buku yang saya gemari adalah buku seperti Bujang Lapuk Seniman, Kura-kura Lari dengan Kayu Hitam.

Tanggungjawab pegawai adalah sangat berat. Jadi, ia adalah untuk mengawal ketenteraman kepada- semasa mereka berada dalam kesusahan. Jadi tanggungjawab ini adalah sangat unik dan berat.

Satu perkara yang kita boleh lakukan adalah seperti bersenam, sentiasa bersoal jawab, tidak patuhi- tidak terlalu tidur lebih. Maknanya menjaga tatatertib bercakap.

Keadaan iklim di tempat tinggal sekarang sangat nyaman, sejuk kerana hujan yang kerap timb- turun di kawasan rumah saya sejak kebelakangan ini. Ini menjadikan <hesitation>

Perubahan iklim adalah amat serius, kerana manusia sekarang ini tidak mengambil berat dan menjaga kebersihan dan juga aa. <hesitation> Jadi, kebersihan dan juga- seperti kebersihan sungai adalah sangat penting. Jangan membuang sampah di merata-rata.

Dokumen yang diperlukan adalah seperti pasport dan juga IC supaya kita boleh mempunyai dokumen yang boleh ditunjukkan kepada pegawai untuk mengenal pasti identiti masing-masing.

Tokoh yang saya sangat gemari ialah tokoh Mat Kilau, kerana tokoh Mat Kilau ini adalah seorang yang pahlawan, yang kuat mempertahankan negara, bangsa dan juga agama.

Perkara yang paling kerap saya lakukan dengan teknologi adalah seperti memanggil, bercakap, melihat, mendengar lagu, melihat produksi.

Menonton wayang adalah pengalaman yang saya sangat gemari kerana ia merapatkan hubungan saya dengan orang yang mengikuti saya melihat wayang itu. Kemudian, ia juga memberikan saya skrin yang sangat besar dan luas untuk melihat seperti ia berada di depan saya.

Jenis perniagaan yang saya sangat minati adalah seperti restoran, kerana restoran ini amat mudah dan saya meminati memasak. Jadi saya menggemarkan memberi makanan kepada orang lain.

Mengundi sangat mudah. Anda hanya perlu berdaftar di laman sesawang, kemudian anda boleh terus perlu pergi ke kawasan yang anda perlu meng- mengundi dan hadirkan diri anda di kawasan yang terlibat, contohnya di sekolah yang berdekatan.

Kebimbangan kesihatan seperti Corona virus setelah mengakibatkan saya sangat takut kepada situasi-situasi yang akan menyebabkan kita berjangkit atau menjangkiti orang lain dalam penyakit perebakan Corona.